Mbaaŋan ta ma nhúrni, ndu uyaa mo: bŧabñe, unan yaa bloto, unan yaa biile, unan yaa maangu, unan yaa limbire, unan yaa baabiyaa wo.